عشان تعمل تاشيره لي دولة تانيه محتاج انك تمشي السفاره او تمشي لي وكالة في وكالات هي بشتغل الخدمات دي وبحيبو ليك الفيزا او تمشي السفاره بتاعت الدوله المعنيه الانت داير تمشي ليها تقدم application طلب بي انك أنت داير تسافر وتوريهم حوجتكم لي السفر شنو ماشي لي شنو والمسائل معقده هنا شديد لأنو اذا عايز تمشي واحده من الدول الغربيه بقوليك لازم تجيب حساب بكني وكده يعني أما في الدول العربيه هنا فلازم تمشي السفاره وحتي هي معقده عشان كده أنت احسن تمشي عبر الوكالة تخلي ناس الوكالة هم يعملو ليك الفيزا